La mia materia preferìa a i era, a i era la ginnastica, nen di autre materie perché riesa nen, comuncue, ginnastica a i era me preferì, forsi perché a fazìa gia sport, giugavu al balun e alura a i era cula li, ma e i eru d'aute materie tipo laburatori, cule coze li, d'roba, sempre d'roba manual comuncue